அவர்கள் விரும்பும் தொழிலுக்கு உண்மையில் பயனுள்ள பட்டம் பெற்றால் அது மிகவும் முக்கியமானது. கல்லூரி பட்டதாரிகள் பட்டதாரி அல்லாதவர்களை விட இருமடங்கு பணம் சம்பாதிக்க முனைகிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முனைகிறார்கள்